طوفان د طبیعت غوسه ده. دا هغه لحظه ده چې آسمان، ځمکه، باد، او باران ټول یوځای شي. دا غږ، دا رېږدېدنه، دا ګډوډي ما ته د وېرې، خو هم د نوې سا یاد راوړي. کله چې طوفان پای ته رسېږي، سکون راځي.